أقول أفظل أعيش في بيت على شچره الچو في هدوء و الطبيعه حولك تحس بالراحه و الصفاء بعد تحس إنك معزول شوى بس بالطريقه ممتعه المركب فكره حلوه بس البيت على الشچره أقرب للطبيعه.